Kunuŋ n daasoomata n sii, n siimanta fonkoo le la, kuccaa lemu, aniŋ maanoo aniŋ caaloo, caali baa n daasoomata wo le la, ñiŋ somondaa kabiriŋ fanoo keta, n ŋa i tu daasooma dadaa le la, nte ŋa kafee le kandindi n ŋa deemuna meseŋo ke a kaŋ aniŋ lio, n ŋa wo miŋ, nko dindiŋolu ye ali ŋa taa kankaŋo to, n ŋa taa tubaa ñi janboo bondi boŋ o niŋ n futata suo kono, n si naa daasaamoo ke